¿A rac´beh ra animaleh? Rac´beh ra animaleh peh madihru ra ní napën nuu yuu, ra ni na zá becw za biéch zá, chi <hesitation> buen nú ra ni rap burr, cabai, <hesitation> ra ni rac´beramaa chi rdyelën laramaa, rac´beramaa chi rac´úh zhaan, rac´beramaa entons laramaa rzyengaramaa zá tié buny, laramaa ni rac´bezarumaa nuu gwuel napramaa ztié instinto, <hesitation> bueno ratën runën compartir instinto animal per laramaa ní rac´beparumaa máz quiety rniramaa, máz, pero runramaa xgab chi rac nlaze runramaa.